Fan̈anovana pija pati-nany baka tsy maintsy atô amy lafariny fo. Fa raha an̈abo-nany donko anô man̈aboatra izy iny afaka atô ara-pahasalama. Tsy asian̈a tomaty, direkity atô frômazy ndraiky kiremy firesy tsy asian̈a raha na asin̈a raha menamena ze. Avio atô legioma zen̈y an̈abo io tsy asiana raha henahena àby pare edy.